පාපිසි ගත්තොත් එහෙම අපේ හැම ගෙදරකම වගේ පාපිසි අපි <hesitation> පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් ඇත්තටම ගොඩක්විට කරන්නේ අපි <hesitation> එලියට ගිහින් එහෙම එද්දී කකුල්වල දූවිලි එහෙම රැඳිලා තියනවා නේ. ඒවා පිහ දමාගෙන ගෙයක් ඇතුළට එන්ඩ ඒ වගේ තමා අපි පාපිස්සක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට <hesitation> ගොඩක් විට ගේ ඇතුල් වෙන තැන එහෙම නැත්තන් ඔය කුස්සියක <hesitation> ඒ වගේ <hesitation> වෙනම නිදන කාමරවල අපි පාපිසි තියලා තියනවා ඒ දූවිලි පිහදා ගන්ඩ කකුල් වල තියන. ඒ වගේම නාන කාමරවල නාන කාමර ළඟ ඒ වගේ අපි පාපිසි තියනවා. ඒක ගොඩක් විට තියන්නේ කකුල් වල තෙත තියනවා නම් තෙත පිහාගන්න තමයි. ඉතින් පාපිස්සකින් කරන්නේ ගෙදරක් පිරිසිදුව තියාගන්ඩ උදව් වෙන එක. මොකද <hesitation> හැමතැනම දූවිලි වදින් නෑ එතකොට <hesitation> හැමෝගෙම කකුල්වල තියන දූවිලි පාපිස්සෙන් පිහදමා ගන්න පුළුවන් නිසා.